En robot ange femo terise log kaya fe adem a kaya dag nourin kayad emu yani. Wida en robot owa la agie entani onwichi kono aba ayi minar meli aye menga ag aery tem me ayga soka eskana wida gon huson ayie koto fa ayielon tange kega kota gon awie ga awie log kota tangu so gumor kon kalo muto agongue طيب aye en mslika eski entani aye emiga ena agraie aye kuta mir minaie walla echi dan bangirae? Wida gon robot echi dan bange nan ga firgo so mango eska taka oker mona wala eska tange mona hosan koka mengiena aba en minara aye minar maily eyie tanga ag esigu